Amoo benn xalaat si guddi gi <hesitation> liggéey nga ba sa yaram sonnu, boo sangoo il faut que dinga am nelaw bu doy. Waaye fu la waay fekk rekk, yaa ngi toog rekk, di lekk lu la neex, sa yaram amul benn coono, nelaw bu doy doo ko am.